<hesitation> Misy voninkazo maniry foana koa anatin'ny tokontaninay, de <hesitation> maromaro foana voankazo, anakiroa manga de goavy de tokotany somary kelikely sady ranomasina raha hita eo de tsy raha mamokatra raha firy.